Sarosarotsy avao gn'ahezako ny vidy tomabily zay, ndre i vaovao ndre i fa niasa satria raha mbo tsy nifiviliko indraiky sady zaho tsy nanotany hoe hotrino ty viliny.